Naaza naalia ngawiza panana le saa saba nasema yena ni naanda miyeze za maafua chai wizi au mwanalinakua, <noise> ngana pena naancha twajilani akundikufyale ngabiisa pa kwasababu iniani ati injizepa tuko nani na dadaa kuusiseminayo, aacha kunichilo tukakundia mung'anbua mwana muunu mkui kulimta tuli mwungi kabisa aachileyomba naakuumbi nachayao minzi aone tukale na mkoyi kumazali nuiya nalusano koima, <hesitation> kwam mfano ngati kwa chai miezi tukaakala muma mustalri mazana limamukala chai nizi mwali ni dawa ingakuizi kwa ajili adudu umwasi ni dawa yapulizia mandaasila kosema kutufika tu twasala sili masokoni ikiyaa kwetu tukukala ikwaa nani utwafungu ng'anda twapata kazi twachembo tukuchwe mbola twachemsha matukuchemsha tuwaiki nyanya chitunguu chakoo uwali wawekwa uuh mbikumbi wenitukafumutu solenda kufu mifialo tukusolenda mwizi wa mwanda watola magadi nimisi waatela waipola ayana haja e